Edwuma a munnkotum mayɛ koraa yɛ faakor tsena anaa ͻfese tsena. <noise> Munnkotum aayɛ faakor tsena edwuma osiandɛ sɛ metsena faakor kyɛr a na moho rekyer me. Metsena faakor kyɛr a nna moho nntsen me. Dza mepɛ nye akasa akasa, kasa edwuma ara na mepɛ. Ntsi ͻmma memmpɛ faakor tsena na kommyɛ edwuma. Memmpɛ nkrataa edwuma yɛ. Medze nye dɛ, monkͻ na menkɛkasa nkyerɛ obi. Dɛm nye m'edwuma, akyerɛkyerɛ edwuma.